<hesitation> ɗum kaa ɗi fuu ɗi gootum no. Sabi masinŋaaji ɗi moƴƴinaaɗi butoŋaaji, so a ñoƴƴii fuu; wallay minenka min anndaa. Min ngolliroo ɓe ɗum tan. Huunde ko laatiɗaa a golliroowo ɗun tan ne. <hesitation> no gollirta nii ni mbaawɗaa sifaade sifa muuɗun.